Ave, pos yo palru español, inglés, francés, portugués, italianu, alemán... i tamién palru estremeñu. I es que só mu enrea assinque me pongu a deprendel idiomas i quantas más idiomas palras pos más faci t'es de deprendel una nueva. Essu i que tamién só mu téntiga i comprometía. La mi familia, güenu, pos palra estremeñu i castillanu, que ya bastanti es. Pui tú, palras estremeñu tamién?